Niŋkə' nə' kə' ən mi tə'ə' tə'aturun'm sə' gawni gani may <hesitation> tə'ə'm i rew gakə niisə ka gawnə gawtəl gə'rigə' ani. Minə' toom mire tə'ə' kə abə ami nə' kə', gawtəl aa gaw nɨ mabu gəənu ani. Diga sənan i bə gawkə, i rem təə səgə- mi re təə kə təəm nə kə', nii sə aa mabu gəənu i rem ganə gə shawara ən mə gawnə gərigə' ani. Diga sənan in dɨrə. Tə'ə'm mabu gəənu i gami ami nə kə', diga sənan, ən mi gaw gawtə gərigə' mi gaw dəl gərigə nə kaw minu. Min lāā tolə. Dəl niŋkə, məkə bə məkəbə gawtəl mə təə mə be bə ɓetəm, nii dan sə i kaw an ani, mə ren ləykə dɨmreē mətəə mə be kə natə musa pa ar kə gomsə be gon wanu sə kaybeni bə ani be bə sai be kən bə, wanu sə may kay kə bə ani mə be bə' sai be kə bə', musə pa abə rem kamsəgə ar aa gərə ai. Aw mə laykə dɨmrə ryə. mən be bə kəy wakə be be bə be bə ko niya da be, kay beni vanə ani be bə be re bə ka' kəy 'wakə be rə pa kə'. Aykə' mo kə' mə re məre lāykə laa rə ryə. Ama mə gaw gawtəl manə. wanuu sə gbamsə kə səwsəm aani mə ləy nə gbamsə sə mə bə rə. Mə bə wan nə kpashe manee. Mən ləy karambani i kawi bəw aa ai mən, mə re mə bə' rə. Dəle wanu i kə re bə kə' ani, mən bə mən be bə sai be kən bə' ani kə' kəy təə ən ghə waa ai kə' aa bə wanu nini rə. Mə gaw gawtəl manturn. Aykə ha mə ren gawkə gawtəl gərigə. Ama məkə təə mə be bə' niya bə i kawi bə' ani be bā be bə bə. An i kaw i bə ani kəy 'wakə be rə pā. wanu sə gbamsə manə kə da kamrə ani pat mən be bə bən, ani kə gawtəl ali kə aa re bə kə' rə. Mi nə' kə min kpii shawara naa mini ai. wanu sə miikə səw nə gbamsə pa rə an mi ren gawkə sip- mi re bəkə rə. mə gaw sip ni, zum kə zom nə səw nwal, rem ren gakəgbamsə matnə mo bə har mə ren bəkə sə wanu sə i kaw i bə ani papt mo bə mə ren bəkatrn kuma aykə mə ren gawkə gawtəl wombə. Gbani kay mani kə kam sə shawara kə gawni piya məkə zo kə remren kamkə' laare ai mo kə mə ge ə ani mə kə gesu mə za man may mə kər tyakə gufa, mə esərə sə dikəre. Mə pe manə am dikə re sə may gəənii mani fəə səm ani. Moren gawkə gawtəl har ywo mane i ren re sə gə musə pa. Məkə təə' mən be gaw gawtəl sə ghə bəsə gi pa ya kə', aykə' mokə' mə karə kan vwap mə kə' bə giya nə' kə', gawtəl manə aa re gawtəl se man kpapilya kpa mən ləy kungiya ryə. ko mən ləy dɨm rə ryə. mo kə' in ɗakəm kə' ən waa ai kə' ni ani, dan sə mi təə' ai.